מֻנְע אִסְתִעְמَال אֶלְפְּלַאסְטִיק דַּרּוּרִי חֵית כּיִסַבַּב פִּי דַרַאר כְּבִיר לֶלְבִּיֵא, כִּיזִיד אֶלְתַּלַוּת וּכִיַגְמַע פִּי אֶלְמֻחַיָּט וּכִיתַסַבַּב פִּי דַרַאר לֶלְחַיַונַאת אֶלְבַּחַרִיָּה, וּלָקִין חַאסְנַא נְלְקַאו בַּדָאִיל מֻסְתַמַּרָה בַּאש מַנדִירוּש אֶלְאִקְתִצָאד וְאֶלְחַיַאת אֶלְיֻומִיַּה.